﻿Ghi yau ruwani wi ma nahau ya puc’I ihi ti suban kamau <hesitation> di padirna ma kiya ngula rawanai ma buji ti dijuna ghi ta cinan taba wabu bawu zhayi Sai wu p’u ƙawai wa zha kuwai wu dirwuwuna ghuwi bee ghan kwa khin kuwai te a ndaka cinaa gma ghikhin yan ghicusi wa ghiciya ghikhin ghi wu nda zau wada p’usi koga wa p’a yani bu ma ndaka ngulau gma ta ghikhin yani bu wangula pan-pani ghi mbani ghi wu layi bawu ndaka da ghiausi Sai hina khiya zhawa di ghamai waku ghica ghiwu layiya sai wada zaba tee wa da ghica wuya ca yuuwai dinnan bu hin c’uwuya wa kuma ti diguni ghi tami ta yani ruwanai ta cinau. ﻿Bahin c'uwuya ghikhin ghiwu ndaka zhusi fa ngulau ghi hi ndaka ʒabusi hin ʒaɓɓiya ghingin hina p’a suwa hina ba p’a hina khiya ngula kawai amma hinku ʒaɓɓu ko kuwi cu gaba vulusi koga wuya ta gaba kirusi wuna hin burahi mban bagu so ghi wu ndaka biji ti dijuni ta Sinna ghi <hesitation> ɗi ruwani bee can gwan ta wuyani di ruwanai nassi ghwan <noise> ta pani dabau ghi ya ngulusi ghau waku ƙudilla wa burusi mbanai wu ndaka p’a ghamasu gma ya pucusi be di padirna wa puc’i di ghi ya puc’usi bee koda dighaufai wi wuyani a ndaka dawusi diyayu. <noise>